<noise> <hesitation> Gny fampiasa gny éponge koa moa zany de mazava hoazy hoe manasa finga zao, ataontsika hoe manasa finga olo raiky de hoe igny zany amin'ny alalan'iny mangalaky loto. De éponge koa zany, ataontsika hoe misy rano ao ambany amin'ny siman eo de igny koa zany hafaka hamafanao ra- rano de tsihinao ambaliky agny de igny ndraiky angalanao rano de magnamaiky gny <hesitation> siman koa zan izy. Zany hoe avantagen'ny éponge zany mandio amin'ny alalan'ny finga sy ny vitre.